איך האב נאכנישט מיין אייגענע משפחה סאו ווען איך גיי קויפן עסן איז עס געווענטליך פאר מיך פערזענליך. ווען איך דיי פאר מיך פערזענליך גיב איך אפשר צען אדער צוואנציג דאללעראון ס'איז אזויווי צוויי מאל א וואך און אויב איך גיי פאר מיין משפחה איז עס יא אסאך מער אזויווי דריי הונדערט דאללערא גרויסע- <hesitation> ווען איך גיי איינקויפן אסאך זאכן פאר שבת איז עס יא אסאך געלט.